نعم، الأفراد لازم يكون حج اختيار البلد اليعيشون فيه هذا حج أساسي يعكس الحرية الشخصية ويعطيهم فرصة لتحقيق أحلامهم، كل واحد له ظروفه وأهدافه ولازم يجدر يختار المكان اليناسبه، كمان التنوع الثقافي يثري المجتمعات ويساعد في تبادل الأفكار والخبرات بين البشر والناس.